To mi ɓiyata tunnunga, ko mi artata mi waɗa, mi raɓɓitay limse e moopa, mi raɓɓita njiyam, mi waɗa haatiire mi somna nga nder hatire mi itta nga mi haama mi waɗa mi wogga. Mi <hesitation> waɗa ɓurosh fu mi wogga mi wogga ɗum se to ɗum ittake.